आत्मविश्वास म्हणजे एका माणसाक त्याच्या क्षमता बद्दल। खबर असप ज्या माणसां आपले क्षमता खबर आस्ता। आणि ज्या माणसाक आत्मविश्वास आस्त तो माणिस। या जगाय कयाय करपी आणि कसय करपी आत्मविश्वास। म्हंटलो कि माका माझ्या टीचर्स ची यद येता ज्य। आत्मविश्वासान ते आमका <hesitation> शिकायतात तो।